मका ज्या वेजेटेबल्सची नाव खबरो असा त म्हुटल्यार बोटाट, टोमाट, वांगी, कार्ली। मेथी, मुलो, नाब, वालि ची भाजी, तांबडी भाजी, गाजर, शेपु ची भाजी, कॉबी, कॉलीफ्लॉवर, बीट्रूट, धब्बु मिर्ची, काने, मटर, वाळपापडी।